A m'pias la bagna cauda faita cun la panna e le anciu, la pulenta faita u la farin-a 'd mais, ël büì ch'a sarìa carn büìa ën l'eva